මුළුතැන්ගෙය තුළ <hesitation> ආහාර නාස්තිය අවම කරගන්න පුළුවන් <hesitation> ඵලදායී ක්‍රම විදියට <hesitation> ක්‍රම කීපයක්ම යෝජනා කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි දේ තමයි <hesitation> අපේ පවුලේ ඉන්න සාමාජිකයන් ගණන ගැන <hesitation> හිතල <hesitation> අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් <hesitation> ආහාර සැකසීම. මම දකිනවා සමහර ගෙවල් වල <hesitation> පවුලේ ඉන්නේ දෙන්නයි. නමුත් <hesitation> දහ දෙනෙකුට විතර කෑම හදනවා. ඊට පස්සේ <hesitation> ඒ කෑම <hesitation> එහෙම්මම විසි කරලා දානවා. ඒකෙන් කිසිම කෙනෙක්ට ප්‍රයෝජනයක් නෑ. ඉතින් ඒ නිසා පළමුවන දේ තමයි <hesitation> ගෙදර ඉන්න අයගේ ප්‍රමාණයට සරිලන විදිහට <hesitation> කෑම සැකසීම. දෙවැනි එක තමයි <hesitation> ඉතුරු වන ආහාර <hesitation> අධි ශීතකරණයේ භාජනයක දාලා <hesitation> හොඳින් වසා තැබීම. ඒකෙන් ආහාරවලට <hesitation> බැක්ටීරියා වගේ යන එක වැළකිලා <hesitation> ආහාර හොඳ නැවුම්ව තියනවා. පසුව <hesitation> අපිට ඒවා නැවත <hesitation> ආහාරයට ගන්න ඕන වෙලාවට හොඳින් රත් කරලා ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ආහාර කල් තබා ගන්නා ක්‍රම <hesitation> බැඳුම් විදියට හදලත් <hesitation> ගොඩක් දෙවල් ආහාර රැකගන්න පුළුවන්.